כנפצ׳ל נחס בִּלְחַר אֶשְּדִיד חִית נְקְדֶּר נְלְבְּס חְ׳פִיף וּנְלְקַא טֻרֻק נְבְּרֶד בִּיהַא ראסי، אלבְּרוּדַה אֶשְּדִידַה כִּתְחַלִּינִי נְחַס בִּלְאִנְזִעַאג וּכִּתְצַעֵּב עַלִיַּא נְתְחַרֶּק בִּחֻרִיַּה، אַאה חַתַּא לְחַרַארַה בְּעַד אִתְּתַכִּיף כַּתְכוּן אַסְהַל שְוִיַּה, לְחַרַארַה כִּתְחַלִּינִי נְשְרַבּ מַאא וּנְסְתַמְתֵע בִּשְשַּמְס וּלַכִּן אלְבַּרְד אלקארס צְעִיבּ יִתְחַמֶּל.